هوايتي المفضلة هي الرسم. نحب نعبّر عن مشاعري بالألوان والأشكال. كلما نرسم، نحس بالراحة ونخرج كل الأفكار السلبية. الرسم يخلي عندي حرية، ونعبر به على اللي في بالي. زيدا، نستمتع بمشاركة أعمالي مع الأصحاب، وهذا يخلق جو من الإبداع والتفاعل. كل لوحة عندها قصة، وهذا الشيء يعجبني برشا!